hoo woan laam duraa fudedd anaan yedeen naam akilii kabuuf hyo naam kaneet dorgta anaan yedeen wooanin clah afya ama nguvuu akk kanetaan dorgen kabadee clah hindorgaa amoo ishituun woan naam aklii hinkaabn naam maratuati dandetee hindogortuu, amoo kanet dorgaan inmaa gudaa hamaa karkart woan sibitalia malsun ach hinjirtuu.